Ehe ndraindray misy problème mihitsy kafa amin'ny tany ma- magnoran-dava regny. Ôhatra aminay agny zao kafa magnôragna, magnôragna be igny, misy problème mihitsy anao hahandro satria zahay boko mampiasa ataigny. Kafa magnoragna fô andro tsy maigny ataigny igny. Ary atigny koa legna tsy maigny igny tsy mirezitry. Setroko fogna aimboafo fogna hitanao ake. Ndraindray ny hanignanao manta, manta mohaka tsy <hesitation> tsy masaka. Ndraindray ndraika izy ka ndraindraiky masaka malakilaky fa anao ivoahagna lelo amin'ny embok'afo.